Nafuuji be soinde nafuuji alaata komoi be komoi andi ma Ko goɗɗum waɗi nafa e famɗude woni ɗum o waɗi aɗa waɗi faabugol yimɓe e cuɓoraaji ngal. Ko waɗata mi faamude ko yimɓe.